Rô io zen̈y ten̈a manan-karena hazan-dranomasina oe. De tia mampiasa laoko ndreky hena rô miaraka aminany. De tia mampiasa tsiron-draha tsotsotra fo rô. De aviô kà rô zen̈y tia manano <hesitation> bakalô- bakalôrià anaran'ny sakafondrô. De misy koa oe kataplana zen̈y tsirona hazan-dranomasina fo zen̈y ten̈a maro aminany.